د ګردباد فکر ما ته دا راپه یادوي چې ژوند کله ناکله چټک، ګډوډ او له کنټروله بهر شي. دا د ستونزو، ازموینو او قوي احساساتو نښه ده، خو همداراز دا هم را ښيي چې هر طوفان پای لري، او بیا سکون راځي.